<noise> thi xrini jna la kura kuan la gunche gunchexila gunche thigu coralillo la ya la ndithon venenu guyala yala ku xri xrinla xini jna la tu xiaba nunthe tsegua thinu xrini la nda thi ngigua taxi thi thitu kjathi thi thi che ng'egua rusen cha gu cha gu nthaka la yala yala cha'na yala la bataxi thikon taxi thiko yani <hesitation> tatsi gani thinu china xrugua la soa' dioni nditu xra guya. <laughs> <noise>